हाँ जानवर एक दूशरू से बहुत कुछ सीख सकदा छिन कई प्रजाति छन जानवरों की डाल्फिन बांदर समूह सदस्यों मदद से शिकार कना तरीका और अपडी. सुरक्षा कन ई सभी चीज सिखदा छिन।